أفضل ان انا أكلم حد في التليفون ولا ان انا أبعت رسالة، بصراحه هي ناس وناس يعني ممكن ناس احب ان انا ابعتلهم رساله بس وممكن ناس لأ احب ان انا أكلمهم جدا وهبقي مبسوطه بالمكالمه وانا بسمع صوتهم ونقعد نتكلم ونحكي ونضحك ومش عارفه ايه والكلام ياخدنا ونقعد بالسعات بنتكلم علي التليفون عادي مش هحس بملل بس في العادي ممكن مش كل الناس عشان انا ليا ناس معينه فممكن نبقي رساله رساله عادي عشان انا بكسل شويه بس الا مع ناس معينة مثلا من صحابي بحبهم جدا لأ احب أكلمهم في التليفون